Namo gena, maku macarita se ene yo gahi oli, gahi oli gena la ma dagilom ge baso la soro ino solom ene rasi ene ma gahi oli kagena tora.